اچھا سوج دا اسکہ کہ اسٹ ان زیات بولی بندغاتے کن انت آسراتی ودی کیک۔ اگہ اس بندغس اسہ بولی ئس، اسہ زبان ئسے ٹی ہیت کیک تو ہمو بندغ تینا خلق اسکان محدود سلک۔ نن اگر ہُرن تو زند ئٹے انسان تعلق تیناخلق ان پیشن ایلومخلوق تُن ہم اونا تول و بش مریک۔ تو ہرا وختا کہ تینا خلق ان نی وختس پیش تمّسہ دنیا نا سیل و سواد کن تو نا ہمو وختا پین تے تُن ہم ہیت و گت مریک۔ دہنکہ اگر نن تینا ہرن بلوچستان اٹ تو کنا خیال پاننگ اے اینوناوخت اٹ اسٹ ان زیات ہر بندغ اِرا، اِرٹ ان زیات بولی ٹی ہیت کیک دہنکہ ننا براہوئی و بلوچی تو ننا جند ئنا زبانک اوانتئے کہ دا اڑتوما ہنُّنو زبان او کہ اسہ اُرا ٹِن دا اڑتوما زبانتے ٹی ہیت وگپ مریک۔ ہاں بھاز ہندنو ننا خلقاک اریرک کہ ایڑے صرف براہوئی ٹی ہیت مریک او بلوچی پو مفسہ اوبھازا ہندنوم خلق اریر بلوچستان نا ہراڑے بلوچی ٹی ہیت مریک او براہوئی ئے ہم پو مفسہ۔ لیکن نن بھاز خلق ہندنو اریر ہراڑے کہ ہڑتوما زبانک اسہ اُرا ٹی استعمال مریرہ۔ دہنکہ اگر نن ہُرن تینا رخشان نا دا علاقہ غا خلقاک ئےنوشکی نا مسُّر، سُوراب نا مسُّر، اوکان اینگ بسیمہ مس، گِدرمس، نال مس اوڑے نن دا اڑتوما زباناک اسہ وخت ئٹے ہیت کننگٹی بریرہ۔ ننا داسا مسخت داد اے کہ اسہ زبان ان زیادہ ہیت کننگ دانا انت اہمیت انت اے دا انت انسان ئے انت آسراتِیس ایتک۔ داڑے ای داپاننگ خواوہ کہ اسہ زبا- اسہ بولی ان زیات پین ایلو بولیت ئے ہم ہیل کیک تو دہن چا او تین کہ اسہ آسراتِی ئس ودی کرے۔ آسراتی ودی دا مریک کہ او وختس ہرا جاگہ غا کائک، خلق ئسے آ کائک، شار ئسے آ کائک تو اوڑے ہموخلق ئنا مخلوق نا اگر او زبان ئے چائس، زبان ئٹے ہیت کننگ کرے دہن چا تین تین کہ بھلو آسراتِیس او ودی کرے۔ تین کہ جوانو اودے ملّا اسہ گِڑاس داکہ داسا کہ ہمو خلق ئنا مخلوق تو اونا تول بش، ہیت و گپ، اوتے تون حال وحوال تینا اونا زبان ئٹے مریکک۔ تو اونا زبان ئٹے مس تو دہن چا کہ اونا مزاج ئے پو مریک۔ اونا دود وربیدگ ئے پو مریکک۔ اونا حال حوال ئٹے مسخت ئے تہ پو مریک کہ دا بندغ انت ئسے کن بسنے، اراکان بسنے۔ دا اوڑکن اسہ بھاز بھلوآسراتی ئس مس۔ اینو دا کہ او اگر پین زبانات ئے ہیل کیک۔ تواونا علم ئٹی گیشتری بریک، اونا ہرا کہ آ- پین زبان ئسے ٹے اونا گڑاس مونا ہیت بسُّرک دہن کہ جاگہ سے ان اونا خفتے آ توارس تمّا یا کسس ہیت کننگ اے تواگہ او وختا اوہموزبان ئے ہیل کرینے، پو مریک، ہیت کننگ کیک تو ہمو زبان نا بندغاک، ہمو زبان نا آبو- آ- بھاتیک او ہراوڑئٹے ہیت کیردا بندغ ہمرکہ پو- بنگ تااو پو مریک تا۔ تو داڑآن داہم اوڑکن اسہ بھازبھلوہندن چا کہ زند ئنا تہِ اسہ آسودگِیس مسّک۔ اگہ داسا بندغس جاگہس کائک سپوزاگہ نن پانک ای پیشن نا ملک ئسے آ کاو، بھلو شار ئسے ٹے تو اوڑے ہمو آ- دکانتے ٹے یا ہمو علاقہ ٹے ہرا زبان ہیت مننگ اے اگہ ہمو زبان کنے بتو تو دہن چا ای آ- م- بھلو ویل ئسے نا گواچی مسُّٹ۔ امر ول- مسٹ دہن کہ اگر ای کاوہ داسا بازارآ کنے گڑاس ضرورت اے م- شارئسے ٹے اُٹ، داسا بھلوس داشارئٹے مخلوقاک اواوفتے تو ہر گڑا ارے ہر وڑئنا گڑا ارے لیکن کنے ارا گِڑا ضرور اے، ارا گڑا نا کنے گُرج ارے ہمو گڑا داڑے خننگ افٹ تہِ او کنے زبان بفک تو داڑے کن کہ ویل دا ودی مس کہ داسا ای اوڑتُن ہیت و گپ امر کیوک۔ تو ہیت وگپ کننگ کہ لازمی کنے ہمونا بولی م- بروئی اے یا اوڑکن کنے ہندنو اسہ پین اشارہ والا ای مطلب ہندن دہن چا کہ ای گنگ ئسے آن بارو اشارہس کروٹ اودے پاروٹ اودے پاروٹ کہ دا گِڑااے۔ ولّا ہم کنا مسخت حل- داڑے دوئی مفک۔ داوڑ دُوئی مفک کہ ای اونا بولی ئے تپرہ او کنا بولی ئے تپک۔ داسا ویل کَن کِن اے۔ ویل کن کِن دہن اے کنے گُرج اے دا گڑِا نا کہ ای اوڑان گڑاس ہرفنگُٹک کہ کنے داگڑا ئے ایتہِ یا دا گڑا کنے ضرورت اے۔ تو ولدا اگرہرا وخت آ کہ ای ہمو بندغات ئے دا ویل ئے دا سختی ئے خناٹ تو دہن چا کہ کنے داڑے ہندا بھازا بولی تا اہمیت نا داتا مطلب کنا زند ئٹے ہرا کہ گرج اے، ہرا کہ ضرورت اے اودے ای پومسُّٹ۔ دا خاطران ای دا پاننگ خواوہ کہ اسہ بندغ ئسے اسٹ- اسہ بولی اسہ زبان ان زیادہ پین بولی بریک او تین کن آسراتِیس کیک۔ اوڑ کن بہ- بروکا وخت ئکن دہن چا کہ اونا زند اسہ بھلو ہندنو فائدہس دوئی کرے۔ فائدہ دا دوئی کرے او پنچ زبان، شش زبان یا پین زبان زیادہ ہیل کرے۔ داسا ہرا خلق ئٹے کائک مخلوق ئٹے تُولک او ہموتا زبان ٹے ہیت کیک۔ ہیت کرے تواونا مقصد حال مس، اودے ہچو مسلہس مفک، ویلس مفک تہِ داڑان او مخلوق تُن خڑکی اونا مریک مخلوق تُن۔ ہخس کہ نی زبان۔ اسہ ہندنو ا- گِڑاس اے ہراڑے کہ بندغ اسہ ایلونا اگر زبان ئے پو مس دہن چا کہ او اسہ ایلو تُن برابر مس، اسہ اُراناس مس، اسہ خلق ئناس مسک۔ داسا او نئے بور مریرہ۔ نئے داکہ داڑے فریشانی ئس سلِک، نئے گڑتی ئس مریک بس او ہندن تینے پومریرہ کہ نن اسہ خلق ئنا اُن، اسہ خاہوت نا اُن، ننے ہچو پین ایلوس اف تو او ہندن ہیت و گپ اٹ کیرہ۔ دا بندغ ہرا کہ اسہ بولی ان زیات پین بولی پارہ تو اوک تین کن آسراتی ودی کیرہ۔ او داسا ہرا پین شارتے ٹے کاربولیک ئے چائسُراوڑکن اسہ بھاز بھلو آسراتِیس اے، او ہمو بولی ٹے ہیت کیک اومخلوق اونا بولی ئے پو مریک ہندن دہن چا ہیت و گپ اونا مسّک۔ ہیت و گپ مسک تو او تینا مسخت ئے ہموڑے دوئی کیکک۔ تو ہندا خاطران ای دا پاریٹ کہ انسان ئےعلم ئے دُوئی کننگ تُن اوار اواراودے بولی نا طرف آ، زبان نا کُنڈ ا خیال کروئی اے لازمی۔ دا المیئو ہیتس اے کہ نن بولیتے ان ہیل کین۔ انتئے کہ اگہ اینونن تینا چاگڑِد ئے ہُرن اینو ننا چاگڑد تینا لمئی بولی ان علاوہ ایلو بولیت ئے ہیل کننگ نا ہم ننے بےوس کننگ اے۔ دہن اگہ اسہ سکول ئسے آ کائک تو چُنا اُرا ٹے لمہ نا کُٹ ان اوتینا لمئیئا بولی ئے ہیل کرینے۔ اوبراہوئی ٹے ہیت کننگ کیک، او براہوئی ئے پو مریک۔ اونا خفتے آ براہوئی نا لوزئس تمّک اونا ذہن مکمل ذہن اٹ تہ ہمو خاکہ مریکک۔ او ذہن تہِ م-ا-ا ہمو گڑا ئے جُ- پائک تہِ کہ دا ہیت دا گڑا ئے پاننگ۔ وختس کہ ہنْا چُنا ہمو علاقہ نا سکول آ کائک تو سکول ئٹے ہُرک او اوڑے اُؑدو ٹے ہیت مننگ اے ہیت و گپ اڑدو ٹے۔ داسا داڑے چُنا نا ذہن ئٹے اُڑدو ٹے ہرا لوز ہیت مریک تو چُنانا خف آ تم ہمو اڑدو نا لوز تو چنانا ذہن ئٹے اسہ ہندن سمجھہ سوالیہ نشانس جوڑمریک کہ دا انت ئس اے۔ داسا آستہ آستہ بِنِسہ بنسہ بِنسہ بھلووختس لگّک چُنا ئے داسا چُنا داڑے تعلیم ہیل کے یا بولی ئے پو مرے۔ لازم اے بولی ئے پو متنے تو اوداسا تعلیم نا ہیل کننگ اوڑ کہ بھاز ویل ئس اے۔ داسا دا تو گڑتِیس اے اسہ۔ او ہُننگ اے کہ داسا اُڑدو ٹے ہرا ہیتاک مننگ اوکنا اونا ذہن ئٹے دا سوالیہ نشان بننگ او، تو آستہ آستہ دا سوالیہ نشانک ہمو ٹیم آ ایسرمریرہ ہراوخت آ او اُڑدو پو مریک۔ داسا اُڑدو ئے پو مسک داسا اونا ذہن ہرا وخت آ کہ صرف براہوئی نا تواراک بسرہ تو اونا ذہن ئٹے ہمو گِڑانا خاکہ بسکہ۔ دہن کہ براہوئی نا اگہ کہ چُناس ئے پاسک۔ اے- دُنگ ئے ہتہ تواونا ذہن ئٹے ہمودُنگ مس۔ اگر ہرا وخت آ اُڑدو ٹے کسس اودے پارے بوتل تو ہُرتہِ اونا ذہن ئٹے سوالیہ نشانس مس۔ انتئے کہ او براہوئی ٹے ہیل کریسس۔ تینا خلق ئٹے، تینا علاقہ ٹے، تینا اُرا ٹے، تینا لمہ باوہ تُن او براہوئی ٹے ہیت گپ کریکہ تواونا ذہن ئٹے ہمو لفظ خف آ تمّاکہ تو ذہن ئٹے تہِ ہمو گِڑانا خاکہ جوڑ مسّکہ وختس کہ ہندا لفظ ئے کسس اونا مونا اُردو ٹے پاریکہ تو اونا ذہن ئٹے خاکہ نا جاگہ غا سوالیہ نشانس بسکہ، انتئے کہ او بولی ئے پو متویسس، خوانتویسس، ہیل کتویسس۔ تو وخت ئس تین- وقت ئتُن اواروخت ئتُن اوار ہندا گِڑا ئے ہیل کرے کہ اُڑدو ٹی دا گِڑا ئے دا لفظ ئے دا گڑا کن استعمال مریک۔ تو دا ہندن سمجھہ اونا زبانس اوڑکن اسہ پُوسکنو بس اونا زند ئٹی او ہیل کرے۔ داسا وختس کہ سکول ئٹے میڈم اوڑتُن ہیت و گپ کیک تو اُڑدو پو مریک او ہمے ہیت و گپاک ئے پو مریک ولدا ہمووڑ ورندی ایتکک ہرا وڑ کہ میڈم اوڑان انت سوال سوج کیک تو داڑن اُڑدو۔ تو وختس او کتاباک ئے تینا خوانک تو کتاباک ئے ہُرک انگلش ئٹی او، نگریزی ٹی۔ اچھا داسا انگریزی پو مننگ اوڑکہ ویل ئس اے۔ تو داڑے لازم مس کہ ہرا وخت اسکان نی انگریزی ئے ہیل کتنُس، پو متنُس تو نی تینا سبجیکٹاک ئے خواننگ کپیسہ۔ دا اسہ ویل ئس مس۔ تو او وختس ئتُن اوارپدا ولدا انگریزی ہیل کیک تو انگریزی ہیل کننگ ان پد وخت ئتُن اواراواراوداسا انگریزی ہیل کرے داسا انت گڑاس خوانِک اونا ذہن ہمو گِڑائے ہتیک، سوالیہ نشان جوڑمفک انتئے کہ ہیل کرے۔ تو ہیت کننگ نا مسخت ہنداد اے کہ بندغ ئے اسٹ آن زیات بولی ہیل کننگ اوڑکہ آسراتِیس اے اونا علم ئے گیشتر کیک۔ داڑان او بھازا ویلات ئے ایسر کیک۔ ارا ویلات ئے ہمو کہ تعلیم نا میدان ئٹ اوڑے مون تروئی تمّک۔ اسہ بولی سے آن زیادہ بولی ہیل کروکا چُنااود بھاز مونی کائکک۔ او ایلوبولیتے ٹی تینا ہیت وگپ ئے ہم کننگ کیک تینا ہراکہ مزاج ئے، تینا ہراکہ علاقہ نامخلوق نا، خلق ئنا۔ رسم و رواج اے، دود و ربیدہ غاک اوہموتِم تالان کننگ کیک اوایلومخلوق آ دنیا نا تینا ہراکہ تاریخ اے، دیہاڑ اے او تینا ہراکہ اونا جند ئنا، زند ئنا، اونا علاقہ نا خلق ئنا مخلوق نا تول و بش اے اوکل ئے ایلو مخلوق نا مونا درشان کننگ کیک، او ہموتا بولی ٹے کیک۔ تو دہن چا نی تینا بولی ئے ہم شون تِننگ کیسہ ہمووخت آ ہرا وخت آ کہ نی اسہ زب- اسہ زبو- زبان ان زیادہ بولی برے تو کنا سو-ا- داڑے ورندی ہندا اس کہ دا اسہ بھاز اہمیت تخوکو گِڑاس اے۔ بھاز المیئو گِڑاس اے کہ انسان، بندغ اسہ بولی ان زیات پین بولی ہم ہیل کے توہنداای پاننگ خواہسُٹہ داڑے۔